सामानय जिवनमें कखुनतरो किसो हो सकेला उ हेसे सरकार हर कदम समय समस्या रोकथाम के लागी आगो निभाएके खातिर दमकल तयारी अवस्था में र हेला जाहाँ के समसया पर्लक त्यहाँ समय मे जा के जनधन के क्षती कम करेके खातिर प्रयोग कयल जाला यि हे सरकार के निती बा ।